डेनमार्क देश के बारे मे डेनमार्क जेटलैंड प्रायद्वीप में स्थित डेनमार्क देश में बहुत ही समशीतोष्ण समुद्री मौसम होता है। जिसमें हल्की सर्दियां और हल्की गर्मियां होती है डेनमार्क में सर्दी ठंडी होती है। जनवरी व फरवरी का औसत तापमान शून्य से तोड़ा ऊपर होता हे डेनमार्क एकतिहाई वाला देश हे जो समुद्र तल से पचास मीटर नीचे स्थित हे इसलिए इस क्षेत्र से समशीतोष्ण समुद्री प्रकार जलवायु का प्रभुत्व है।